سلاته د ،ا، س، مختلفو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، پیاز او یا هم دې ته ورته نور سابه یا سبزیجاتو د ټوټه کولو او مخلوطولو په نتیجه کې ،ا، لاسته راځي او د مختلفو خوړو سره ګډ خوړل کیګي.